पहिल्ली आमका ह्युमिडिफायर रान एक टॅंक असता। तेतून पाणी भरचें पडतला आनी मगेर तात पाणी वाफ। जाऊन भायर सरता आनी तेतुनसुनाच मोइस्टर। वर्यां पसरता आनी या अश्या प्रकारे आमका बारी। ताजी आनी शुध हवा <hesitation> मेळता।